پاسپورٹ اک ادھکارک سرکاری دستاویز ہوندا ہے۔ جو کسی وی <hesitation> جو کسی دی شناخت اتے راشٹریتا نوں ثابت کردا ہے۔ ایہ دستاویز ودیشی یاترا لئی آوشک ہوندا ہے۔ کیونکہ اس دے بغیر قانونی طور تے کسی ہور دیش وچ پرویس کرنا اسنبھو ہوندا ہے۔ پاسپورٹ دا مکھ ادیش شناخت اتے راشٹریتا دا ثبوت ہے۔ اس تے نام، جنم تاریخ، فوٹو، پاسپورٹ نمبر اتے جاری کرن والی ادھکاری دی جانکاری ہوندی ہے۔ ودیشی یاترا لئی انومتی۔ کسی وی دیش وچ پرویس کرن دی انومتی تے لکھت اتے پاسپورٹ لوڑ پہندی ہے۔ <hesitation> ودیشی ہوائی اڈے اتے امیگریشن چیک پوائنٹ تے اس لئی جانچ ہوندی ہے۔ ویزا پرابتی لئی بہت سارے دیشاں وچ ویزا لازمی ہوندا ہے۔ پاسپورٹ تے ہی ویزا اسٹیمپ کیتا جاندا ہے۔